Hewan yang berkeliaran di malam kalong, atau asal kampret itu yang suka keluar malam itu dia kampret tuh keluar malam melulu die, ga pernah siang kalau kampret, kampret tuh suka makanin buah-buahan. Buah-buahan yang mateng tuh kita kan nanem pohon payak tuh payak kita tuh, udah matang tuh kita liat paginya, dimakan udah bolong tuh buah payak dimakan kampret udah habis tuh payak, kapan uuah bongglak tuh ke payak kite nah, kalau ini lagi celepuk tuh, burung celepuk tuh deh burung celepuk tuh malam juga tuh keluarannya mau aneh kalau denger celepuk itu dia takut jadinya serem dengernya celepuk, tapi malam juga keluarnya deh celepuk tuh serem kita, serem apa? Aduh kutil anaknya katanya nah, kalau ini tuh bunglon tuh tuh bunglon, binatang bunglon buat pecutannye nih katanya, katanya orang dulu katanya kalau kuntilanak ini udah takut aja suaranya kuntilanak udah denger, <hesitation> kita udah ngumpet aja deh kedengarannya.